Ley noise dem dah can make me not to sleep soon number one in our community ley young boys dem can be outside wer charging boot wer charging in ley boot there right outside there ley can make people can't sleep in ley night they will be playing music they playing local music international star neh music american music european music asian music koloquoi all kinda different different tin they will be playing it up to two in ley morning what time human being will sleep ley next one ley people dem they call ley devil dem ley zoe dem they will bring ley devil outside dah nah everybody part of ley society sometimes some of their member when ley break <hesitation> you know their law like that their tradition ley will bring dem in ley town then what's abor orda people wer in ley town dah ley nah part of yor your can take their feeling into consideration yor can't think about them yor don't know dah ley society full of people from different background different religion not everybody will be traditionally <hesitation> you know made some people will be made Through different different things some people are christians so what happens to them so they will come keiyeyo keiyeyo aay mean go inside they will be there than ley devil messenger will come with some kinda <hesitation> you know iron knacking it together so when they geh ley sound they know directly dah ley member dem suppose to come outside and those who even their shop open they start closing they start closing once you see ley messenger outside ley start closing it so those two sound or noise aay can make make me vex youth music and ley old people their cultural dances and noise traditional practices.